أنا صراحة جربت بالفعل وجفت ان حدي حدي عشرين ثانية ايه عقب يعني اطلع من الماي وبعد اقصى شي كان خمسين ثانية سويتها بعد تحت الماي يعني كانت تجربة زينة ان انه نتعود بما اني احب السباحة واسبح في البركة والبرك